Do të sigurohesha çë kam një rezervë të bollshme ushqimi dhe uji për të gjithë udhëtimin, përveç pajisjeve emergjente si radio dhe GPS. Edhé, do të ushtrohesha në manovra emergjente për me qenë gati me përballue situata të papritura, si stuhitë o defektet.